العربية بتحتوي على المحرك والاسطوانات وعمود الكرانك وكمان تعتمد اذا كانت العربية اوتوماتيك ولا مانيوال <hesitation> طبعا مانيوال و الأتوماتيك فيهم حاجات كتيراوي متشابهة لكن برضه في اختلافات